अन्ग् बोनि प्रएस् मुजन्ग्मन्ग्र अर् सिम्पन्सिन् बुस्तुर् अन्ग् देले इज करे अ जहिबे रेद्दि मेत् बुस्तुर् त्से खुतुम् मेगि होन। इउ ओरिने दू मिनुते बोइल् खलम्बन् अ जहिबे। अन्ग् उसुअल्ल्य् प्गो मेगि होन जहिबे, त्से खोर्जुन्ग दजिन्ग् रु नने। अर्रे रेद्दि मेत् मव्स्ल, पेखो लोगोय् नने। जहिबे उसुअल्ल्य् अर्रे बे खोर्जुन्ग स्पेचिअल् सिन् खलम्ब् दक इ शिकिन्। अर्रे रेद्दि मे इन्ग्रेदिएन्त्स् सिन् नने। भनय्ने हये। लेन्गे खोर् थव्जन्ग् यव् नने ब जहने हये। दौदि ब यव् नने ब देर् नने हये। म्वे कोन्ग् थय्न्गोन्ग् बोहो देर् नने जहने हये। छोलोर्फुल् बनय्ने नने जहने हये। गजोर्, केप्सि क बन्द कोपिर्। प्यास्, मोतोर्। छ्हिच्केन् बहो नने जहबे कथव् जहने हये। सोबे नने अन्ग् एअस्य् फूद् प्रोचेस्स् बनय्ने य। अन्ग् एक्स्त्र दिश् बनय्ने रुन्ग् अन्ग् मेगि कोने जहिबे।